Izy koa mazoto zaho dia mikarakara an-tragno. Izy koa malaigna ndraiky dia mihignana amin'ny tragno fisakafoagnana. Zay zagny raha ataoko. Fa matetika moa zaigny, za zagny kamo hikarakara andrano dia aleoko mandeha mihignana amin'ny toerana fisakafoagnana iregny.